हावाईजाहाज हावामे उडेवाला एगो साधन होगेल । हावाईजाहाज दोसर साधन सबके तुल्नामे बहुत कम खत्रा वाला बाटे काहेसे इमे ऐसन वैज्ञानिक प्रविधि सबके इस्तमाल कर्ले रहैये कि एगो खराब होइये न त दोसर रहैये ओक्रा मद्दत करेला । आ <hesitation> हावाईजाहाज दोसर सब साधनके तुल्नामे बहुत महँगो रहैये । आ हावाईजाहाजके हमनीके इस्तमालसे एगो देशसे दोसर देश बरी आरामसे आ कम समयमे कर सकैसि । आ प्लेनके चाही हावाईजाहाजके बारेमे हमनीके सोचैसि न त हम्रा नेपालके हावाईजाहाजके दुर्घटनाके बारेमे याद आइये । जैसे भलके बात बा त पोखरासे आइत रहे उ हावाईजाहाज। काठमान्डु आइत रहे कि काहा आइत रहे ओकर दुर्घटना होगेल आ केतना आदमनी मर्गेल सोचू न आब । आ उ दुर्घटना होएके कारण टाल बाटे। काहेसे हमनीके देशमे जेतना हौ र्राष्ट्रिय हावाईजाहाज सब रहैये न उसब बरी खतम रहैये, बक्बास रहैये, बहुत पुरान सब रहैये का ओहिसे उसबके दुर्घटना होजाइये । आब इहे हमनीके अन्तर्राष्ट्रिय हावाईजाहाज सब होगेल ओक्नी त दुर्घटना न होइये हमनीके सुन्ले बारी उइहे दुर्घटना होइत न होइये काहेसे ओक्नी नाया रहैये, हरेक दिन ओकर जाच होइये । आ हमनीके जौन है र्राष्ट्रिय है रहैये इ हावाईजाहाज इससबके जाचे न होइये असंके पेठा देईये उरेके ओहिसे एकर दुर्घटना बरी होइये का नेपालमे।